Go'shtni uzoq vaqt saqlab turish uchun, albatta, uni dastlab yaxshilab tuzlash kerak, chunki tuzlanganda uni hidi yo'qoladi, ya'ni go'shtlik hidini yo'qolishiga sabab bo'ladi va yoqimli, normal hidga ega bo'ladi. <noise> Bundan tashqari, uni <hesitation> <noise> kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, muzlatgichning <hesitation> muzxonasiga solib qo'yishimiz kerak va faqat kerakli miqdorda har safar olib ishlatish kerak. Shunda go'sht uzoq muddatga hatto bir oylab ham turaveradi.